Yurishni afzal ko'raman. Yurish mashq qilish uchun juda qulay, chunki uni har qanday joyda va har qanday vaqtda amalga oshirish mumkin.